Burooŋ bara jaat ujuut urooŋ bo bakénuut waaf wara alunlum waan apuréén lo mé maré burooŋ ba maré mara éni ukénuut wo aw maat ujaam wan gapasé duniya yayé. Maat ujaam wara gupali maat ujaam wara gupajahi, békaan éjoow nak guŋési bélobi <noise>